Ry zareo avy any Rosia dia karazan’olona tia miketrika be fa tsy hita amin’ny paoziny ivelany. Raha jerena fotsiny amin’izao ry zareo dia ohatra ny hoe olona <hesitation> tsy dia <hesitation> tsy dia mieritreritra ny ho avy, kanefa ny Rosia dia anisan’ny firenena tena mandroso indrindra eto ambonin’ny tany.